عيد ميلادي أفضل أحصل على الهدايا. بشوف ان الهدايا وايد حلوة. خاصة إذا كانت هدايا بيها مفاجآت. يصير هاد الشيء يعجبني كتير وايد وايد أحبه. وايد أستمتع فيه. خاصة مع رفقاتي وايد أحب مفأجآتهم وايد أحب نسولف.